राइस कुकर एक इलेक्ट्रोनिक भाडाबा जौन चाही भात पकाएला बहुत सजिलो होवेला उभितर चावाल डालेके पराइए ओकरा बाद डकन छे तोपके राइसकुकर के स्विच अन करे जाला अनकाएला के बाद मे अपने आप पाक जबेला ओकरा खातिर खाली आदमी पाकल की न खाली ख क क देखल जाला ।